لك صديق يحاول توفير المال. ما النصائح التي يمكنك تقديمها له؟ بنصحه يكتب ميزانيته ويعرف وين تروح فلوسه خلّه يحدد أولوياته ويقلل المصاريف الزايدة مثل الكماليات بذكره بأهمية الادخار ولو مبلغ بسيط كل شهر، تراه يتراكم مع الوقت بقترح عليه يبحث عن طرق زيا- زيادة لزيادة دخله